Noi ña konrivai kitijanta, ña xatanini konrivai iin tina chi kana kitijan tá nreti vée, ta ti'chutu tava xatan vaini chí. pues oduini nguan chín tinajan xhín ti'chutu.